Kubun ha sakao colony swnammani bisingtwi scientific tei langmani manthairokni logi logi tongmung uansukmungrokbo tubuo. Chubachu khlainairok sakha space colonize khlaimani bisingtwi borokrokni kwbangma jora tongwi mano. Kwtal manwi khwnwi rwnai tei technology no swkang tubuo. Tei abo swngcharni borok kwbangma tongmani tei tongkhor ni wanamung no swkakna bagwibo chubachu khlaiwi mano. Microbial langma tongkhe koloni wngma bai abo belai kheno hamya wngwi mano eba hamya wngwi mano. Tei space colonisation khlaimani bisingtwi lukurokni bisingo kwrwngmarokno teibo kwrak khlaiwi mano. Abo rangchak gwnang dopharok tei corporationrokno simi se wngnai. Reckless khe wngwi thangmani slai borokrok space no naikolmani samung no wngwi mano hwnwi uansukna nangnai. Nokthar no sokomormani yakni mwthangwi mano tei joto borok no hamya wngwi mano privileged khoroknwi khoroktham no simi ya.